ذات مساء اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة عائمة على سطح البحر، فتحت الزجاجة بفضول <hesitation> وحصلت رسالة مكتوبة بخط جميل أن هناك كنز مدفون بجزيرة، ذهبت للجزيرة وركبت البحر ووصلت بالقارب وبعد <hesitation> وبعد مسافة <hesitation> ووقت استخدمت حكمتها وذكائها وتجاوزت عقبات ومع كل خطوة كان تلاقيها مغامرات جديدة وتتجاوزها واكتشفت روح الشباب.